Frein-gna ndreka zany fomba fampijanona izy io, fampijanonana anao le mandeha amle fitaovana andaonao, ohatra hoe aminà bisikileta anao mandeha de te hijanona anao de manisaka frein, mampipositra frein aminà tomobilina anao mandeha de manisaka frien, izy io zany fomba fampijanonana zany e, zany no tegna raha akao koa.